Waɗiino e samaanu laamorde wootere ana suuɗi noo e ley ko wiyetee wolkan, faa Alla hoddiri ɗun yalti. Nden non ko ɗun yalti koo, ymɓe ɓee jooɗnoraaki ɗun. Laatanii ɗun juure, juure. <hesitation> kañun du e kaayefi.